Marefuji e lati jahangal muɗum hono tagaɗo ni tawan e ɗi jada e ɗi gondi e ɗi bowentiri e ɗi ballontira wona tagaɗo e nder majji, sholli tawa nder, e wani, e nyiwa, e kelli ladde. <noise> E do no lati to njiɗande fu e ɗi gondi <noise> e ɗi jada <noise>